हमे बिला्टसरी कार की कम्पनियन के नाम आऔठ हैंगे। एक मारुति सुजुकी हो गई एक टाटा हो गई। एक टोयोटा हो गई एक महिंद्रा हो गई एक हुंडई हो गई एक बी एम डबलू हो गई। एक मर्सिडीज हो गई एक किआ हो गई एक होंडा हो गई एक रेनो हो गई। ई हिसाब से मुलकसरी कार की कम्पनियन के नाम हमे आऔठ हैंगे।